अगर हमथे अपड आहार मा लूणा मात्रा कम कन च त वे कुछ प्रभावी तरीका छन जनकि नमक उपयोग हम कम कौर सकदा छन अपडू खाणू मा कम डाली सकदा छा। जडी बूटी इस्तेमाल कै सकदा छन जै ऊ खाणू थै टेस्टी बणै सकदा छां।